شوف اخويا كي تجي ماشي ترقد دير كاس قهوة و شربه ديراكتومون قبل ما ترقد و الافوا دير واحد لا موزيك كالم نقصلها ة خليها تتمشى باش هاكا مام نتا عقلك ما يدخلش في الصوماي بروفون, صبح تفيق فاسيلمون